السفر تكوين الأصدقاء في السفر بحتاج.. بطلب انك أنت تكون زول ودود ولطيف وتساعد الناس يعني أحياناً كتيره في السفر الزول بكون محتاج لي مساعدة محتاج انو يفهم كيف يعمل شنو فلمن تساعد الناس <noise> وتكون قريب منهم اكيد بتقدر تخلق علاقات كتيرة جدا في السفر واي زول بحتاج لي التاني طبعا في السفر يعني أي زول بكون محتاج لي الآخر للمساعدة فلمن أنت تبادر وتقدم المساعدة أكيد بتكون صداقات في السفر